لو رجعت بالزمن اسبوع واحد بس اقدر وقتها ان أنا اصلح اخطاء ممكن أكون عملتها بقت نتيجتها وحشة دلوقتي يعني عايزة أشوف اللي أنا فيه دلوقتي ايه لو بناءا على قرار خدته غلط ف لما ارجع الأسبوع ده هبدأ إن أنا أحاول اصلح قراراتي او أتعامل بشكل احسن شوية عشان معملش مشاكل تاني يعني